أفضل قراءة كتاب جيد. الكتاب يعطيني وجه أكبر للتفكير والتخيل، وتكون القصة اكتر عمقاً وتفاصيل. الفيلم أحياناً يكون القصة مو مثيرة للإهتمام أو كلها دراما وفيك، فا فبضيع وقتك كذا وخلاص كذي. <noise>